சீன உணவு மிகவும் வகைகளாகவும் சுவைகளாகவும். மாறுபடுகின்றது பல்வேறு சாஸ் மற்றும் மசாலாவுடன். தயாரிக்கப்படும் உணவுகளுக்கு சீன உணவு பிரபலமானது. பீக்கிங் டக் போர்ஷ்ட் சோ்யா சாஸ் மற்றும் பிரவின். போன்ற உணவுகள் சீன சமையல் உலகில் முக்கியமான. இடம் பிடிக்கின்றன. இந்த உணவுகள் மிகவும் சரியான. சமநிலையுடன் சுடுவதற்கும், வேகமாக சமைத்துக். கொள்வதற்கும் அழகாக உடன்பட்டவை.விதமான. இறைச்சி வகைகள் உள்பட பல உணவுகளும் பிரபலமானவை. பீக்கிங் டக் டம்ப்ளிங் ஸ்வீட் அண்ட் சவுர் போக் போன்றவை. மிகவும் பிரபலமான உணவுகளாக உள்ளன.